أنا عشان أحاول أهتم بصحتي فأحاول أمشي تقريبًا عشرتلاف خطوة يوميا بس طبعًا هذا رقم تقريبي يعني ممكن يكون أكثر أو أقل على حسب مودي في هذا اليوم كان كيف، فالبنسبة للأسبوع بم إني أمنشي عشرتلاف خطوة يوميًا ففالأسبوع تقريبًا بمشي سبعين ألف خطوة، زي ما قلتلك هذي أرقام مجرد تجديرات.